अगर मै काम करे जाईत् हुँ तौ कैसन चिज लैजिम तौ अपन संघे। अब मै कैसन ठाउँमे काम करे जाईत् हुँ। खेतबारीम् काम करे जाईत् हुँ की, अफिसमे जाईत् हुँ की, स्कुल टिचर हौँ की का चिज हौँ उही अनुसार फरक फरक चिज लैजाईक् पर्ता अथवा फरक परी। जस्ते मै खेत मे काम करे जाईत् हुँ कह्लेसे फरुहा लैजिमु ,आउ हर लैजिमु अथवा पानी डर्ना हे कह्लेसे बोरिंग लैजिमु, पाइप लैजिमु। आउ धान, गेंहुँ कट्ना हे कह्लेसे हँसिया लैजिमु। उस्तिही कर्के अगर मै अफिसमे काम करे जाईत् हुँ कह्लेसे अपन संघे ल्यापटप लैजिमु, नोटप्याड लैजिमु ,कपी लैजिमु ,उस्ते कर्के पेन लह्मु। तौके जाके अगर मै हस्पिटलमे काम कर्तु कह्लेसेफे उही अनुसारके अपन समान लह्मु। नोट लह्मु ,पेन लह्मु आदि इत्यादी।